Rí gíꞌdoo rí naphú, o̱ nawán ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a rígíꞌ, rí gíꞌdoo juérsá. Komo ikhúún gúꞌdiin xtílá rá, na̱ri̱ꞌthii̱n xtílá, gíꞌdoo wáa ú juérsóo̱ mbáá aꞌdá xtílá, aꞌdá mba̱xtá tsú xóó tsípri̱ga̱a̱ dxájuu. Ikhaa aꞌdá xtílá skui̱, mba̱xíyáa̱, ma̱rígu mi̱ga̱a̱, rí timbá yaꞌduun rííí nagaꞌjáxi̱ jayuuꞌ rimadííꞌ, ma̱ríyáꞌ jma̱a chálá, ma̱xi̱ꞌŋáꞌ náa̱ tséxi̱, ma̱xnu̱u̱ xa̱bu̱, ma̱ga̱nꞌ o̱ ma̱xnu̱u̱ dxáju̱nꞌ ma̱ga̱a̱n, mbá mika, mbá mika ma̱ga̱a̱n, numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ gíꞌdoo tsiakhi̱i̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, mbáá aꞌdá xtílá, mbáá aꞌdá mba̱xtá tsú xóóꞌ tsípríga̱a̱ dxájuu, ikhaa tsúꞌkhui̱ tsú wéníi̱, naxnáa̱la tsiakhi̱i̱, naxnáa̱la tsiakhi̱i̱ xuyuuꞌ xa̱bu̱. Ndayáa̱la tsiakhi̱yu̱u̱ xa̱bu̱. Xúꞌkhui̱ mááá yaꞌduun stuunꞌ mangaa, n rúꞌkhui̱, mba̱xíyáa̱ stuunꞌ, mbá maxaꞌ ma̱rígu mi̱ga̱a̱ xuyuuꞌ stuunꞌ náa̱ mba̱tsuunꞌ, ma̱gúꞌthu̱u̱n rí timbá igaꞌjáxi̱, ma̱ríyáꞌ, ma̱xi̱ꞌñáꞌ mbá tséxi̱ yaꞌduun, ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱ga̱nꞌ o̱ ma̱xnu̱u̱ tsú xtáá jmu̱ꞌ, o̱ tsúúú jnéꞌngo̱o̱, mbáá tsú jnéꞌngo̱o̱ tsú nándáa̱ꞌ, nándá tsiakhi̱yu̱u̱. Ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱ga̱a̱n mu rí ma̱giga̱a̱le, mbá mikha ma̱ga̱a̱n, ikhaa rúꞌkhui̱ mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ. xúꞌkhui̱ má mangaa, rígá wéñuuꞌ rí xa̱bu̱ júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, rí naxnáꞌxu̱ꞌ tsiakhi̱i̱ rí naphú, nawán xu̱ꞌ. Ma̱goo mu̱ni̱ gúwánꞌ majan, gúwánꞌ majan, xúwáꞌ, mu̱nu̱, mu̱nu̱ cháꞌja majan ma̱jnúú xúwáꞌ, ikhí mu̱tsuwááꞌ jma̱a mba̱ xuájñáꞌ, ma̱ri̱gu rimadíí mi̱ga̱a̱, mu̱niꞌjíín jma̱a mbá xkaniꞌjñaꞌxu̱ꞌ, riándo̱ yáá niꞌga̱a̱ má gúwánꞌxu̱ꞌ, mu̱ra̱khuáá chímba̱a̱ panélá, mu rí xániii <hesitation> mu xáꞌni migúwán, ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱jánaa tsáá dxájuaꞌxu̱ꞌ jnéꞌngo̱o̱, o̱ jnéꞌngo̱ ikhúún, mba̱ya̱a̱la xu̱ꞌ ma̱ga̱nꞌ. Nájngáá mambáyúꞌ rá, porke mérú exáꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí nu̱dú rígíꞌ, rí najma̱ꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌ, ikhaa rúꞌkhui̱ rí nambáyáꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ nambáyáꞌxu̱ꞌ wéñuuꞌ mangaa, naphú ya̱ꞌju̱ maxaꞌ, naphúndííꞌ tikhu ya̱ꞌju̱ xú rí i̱jnga̱, xú rí kulántrú, xú rííí. <hesitation> mágá, xú rííí kol, naphú maxááꞌxu̱ꞌ, ngáa̱ xúꞌkhui̱ má ya̱ꞌju̱ mú rí mi̱ga̱a̱ mbá, mu̱jíi̱ mbááá ránú, ma̱goo mi̱ga̱a̱, ma̱goo mu̱phú mindííꞌxu̱ꞌ mu rí gíꞌdoo wáa̱ ú juérsóo̱, xígáa̱ wéñuuꞌ, mbá ngaꞌjá jayuuꞌ ma̱ꞌni, xú iná ra̱mbu̱, ma̱goo mu̱phú mindííꞌ, ma̱goo mu̱phú wá jayuuꞌ mi̱ga̱a̱, mbá nanújngoo jayuuꞌ xu̱u̱ꞌ aguꞌ, mu rí ikhaa rúꞌkhui̱ naxnáa̱la, <hesitation> tsiakhi̱yu̱u̱ xuyaꞌxu̱ꞌ, phú mbaꞌja inii rígá rí naphúxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a rígi̱ꞌxu̱ꞌ rí ndu̱ya̱a ri nambáyáꞌxu̱ꞌ.